देखो सा हुकूम आधी बात हवा के अपना पानी हव जक रे सब्जी बोथ मस्त बना और मना बडी चावे उ काय कर ह। आना पनीर हवा जको दूध उ फक़द ना बन या कर आना पनीर हवा जको काय ह ने शरीर वास्ता बोथ अच्चो हुया कर ह और पनीर री सब्जी बे बोथ अच्ची बन या कर ह।